Ia, fa safidy ndrô baka hijanon̈o selibatera fo, kay ozy koa misy fankatia tampoko amin-drô miaraka direkity baka baka. Fa karà zen̈y fo tsy ai mankeriny ny tamban̈a zen̈y edy raha mety atô ndrô edy e.